अगर में कोई दफ़्तर में काम करहुँ। तो में अपन साथ एक बैग रखूं जेकर में मोर लैपटॉप होही। साथ मे अपन कपड़ा में ध्यान देहु। जो कि मोर दफ्तर लायक होही। अगर मोके क्षेत्र कार्य मे नियुक्त कर देहि। तो में अपन साथ एक लैपटॉप रखु कुछ खाये पिये के समान पिये। के पानी अउ अपन काम से जुड़ल दस्तावेज़ो मोके रखना पढ़ी।